Hade ma resondirde e neɗɗo aɗa foti anndu jikku joomun, ngannda nehdi joomun, ngannda hollum woni faandaare mun aduna, hollum joomun yiɗi wonde e aduna. Kadi ngannda kadi tawi joomun ene yiɗma giɗli goonga.